طبعا لو في مجال اني اسافر الفضاء اكيد بسافر طبعا عشان ابغى اتعرف على الفضاء ابغى اشوف ايش فيه استكشاف مغامرة اتعلم اشياء جديدة كمان اكتسب مهارات جديدة اكتشف ايش في في عالم اخر عالم الفضاء.